Kwijja kurora omujjanjjabi owa'mayiino, nekurugiira. Hati guno omwaka, tuli mugwokubanza, nkagyayo okumwenda, omuwezi gwo mwenda, nkaba niina ekihhuro mullino, nkamarayo nkamarayo edakkika nka makumi ana narugayo. Tinkayongeire okarukaayo, ngiira nyakukagurako nka okwakasaatu ahakuba eriino bwereyongeire kwongera kunsumbuwa.